Laha ohatsy hoe hikarakara hena asisiky agnatin’ny hamburger regny, maro karazany. Misy ma- <hesitation> raha maro afaka ataonao aminazy. Mety hoe mivily nofon-kena regny anao de igny asiasianao episy regny, de a- asisikinao agnatiny ao. Afaky mividy totonkena regny koa anao de ataonao saosy de ataonao agnatiny ao, ohatrohatran’regny na ataonao baolihena koa izy.